जंगल, जंगल का देखी का भी अच्छो लगाईज। भारत में बहुत सारा जंगल है और पुरा विश्व में तो जंगल है सभी, पर भारत में भी जंगल है। जंगल में बहुत सारा जीव, जन्तू, जानवर, जंगली पेड पोधा भी रहेज। जंगल में जानवर के आवाज भी आवाज, नदी भी रहेज, जंगल में झरना भी रहेज। जो झरना रहेज, उसी जर्ना से जानवर पानी भी पियेज। पानी को भी काम हुई जाएज। पानी की कमी रहेज, जानवर एक जंगल से दूसरा जंगल जाएज। जंगल में अननंद भी आवाज, भोट सा लोग कहे रहेज, जंगल में अपनी साथी नकल लई जाएज, न थोड़ो सो मजो भी लेज, उनका घुमना जाना के लिए जगा हुई जाएज। जंगल में <hesitation> घुमना <hesitation> जाना भी अच्छो रहे, पर थोड़ी सुविधा से जाओ तो अच्छो रहे, नितो भोत सारा जानवर न रहेज, वो हमारो शिकार भी करी लेज।